बाज एक शिकारी चिरैं हे । अपन जिन्दगिमे बाज ओहके बहुत ढेर चिरैंन होइल या अन्य जिवके शिकार करे पर्ता । यहका शिकारमे खास करके छोट चिरैं हुइने या अन्य भरगोहटी होइल, मुस्बा होइल। साँप होइल या डुकरी होइल यी बाजके शिकारमे रहतियाँ । तभिमारे बाज यी अपन शिकार करेकमारे अपना चोख पन्जाक प्रयोग कर्ता । यहका सँगसँगे अपना शत्रु भरिन सँघ लडेक तहिन होइल या अपना सुरक्षामे फे बाज अपना चोख पन्जाके प्रयोग कर्ता । बाजके चोख पन्जा बाज ओहके एक खतरनाख शिकारी चिरैंके रुपमे बनैले हइ ।